<hesitation> Fermeture ny fomba fiasany amin'akanjo izy magnidy lamba igny satria ana miditra anazy ohatra matetiky ôlo mampiasa bok- bokotry na fermeture.